<noise> एब टेणवक लागी कहोन टेणवक शक्ती बण्ही बनावे वाला तरकारी फेरी बहुत बणै । जसने कि हमार इअ हमरा घरवा मा उत्पादन कर्साहु इअ गाजर भेलिय । हसे हरियो साग सब्जी भेलाई । साग सब्जी फेरी बहुत प्रकारक बनवा क साग सब्जी य घरवहिक उत्पादन भेली साग सब्जी । इ सब साग सब्जी हमार टेणवक लागी पुरै ओथिया अ शक्ती बण्हावके मदत कर्सिय । हसे ओकर साथ म हमार इअ कथी कहसाइ <hesitation> फलफुल भेलाई । हसे साग सब्जी फेरी भेबे कर्लिय इ गाजर हसे, अ मुरै कहोन । हसे <noise> इअ हमार टेणवक शक्ती बण्हावके तहिया अ मदत कर्सिय ।